Pos pendi del tiempu. Ara nel branu pos la hilu con gas porque dá la sensación de que te quita más la seca del hozicu. A contrariu, nel iviernu pos me gusta más el augua del cañu, hormi cai del cañu. Assina estamus tous contentus, las huentis i los que vendin augua. En Galicia o Cataluña sí qu'ai costumbri de bebel augua con gas. Ara ya se va videndu más paquí abaxoti.